Bueno njakexu kanja kaya xhite he ini kexuu kuanja ya'a uu ini queso, que este njakuva región ya'a expin yikua ke queso cuenta este de leche de vaca kanjan xuan kanjan queso tiki queso njikide njakuu queso este aninke tuu njaken fabrica kii jamon ñanukaja yikuan inka queso queso yuchia njaka njakan kuu queso de puerco xuan kunani kuu njakan xukan xuu queso cuchi queso jamon yuxua queso vava xona xo'o mas xeno kuño cuchi kunga que kuu jamón xunduande jamón kuun inde este que se de puerco que konje yikuan chi queso lechi, lechi xhin tiki yikuan nja oni nijuan nixa'a.